أفضل ذكرى في طفولتي لما روحت مع أختي الكبيرة اللي كانت أكبر مني بست سنين في رحلة للأسكندرية روحنا قلعة قايتباي وقصر المجوهرات الملكية وروحت كوبري استانلي ومحطة, الرمل وروحت المعمورة وقعدت على البحر من الساعة تسعة بالليل للساعة أربعة الفجر وكان يوم جميل وبعد كده روحنا في ال- في الأتوبيس.